Sutu timeren ya kunasini ya wi kiman wusak kinoreng hahai nayuma sutampaku to arene ikos gunung potong ya' ondei rapuanku namou kopi sene kara nanginum kopi sukananu ne kara na nginum kopi nyuma ne nangala yusak tonatasakke wo wusak te'e pitatokne wo kinayoane ondei topong wone rupaini ake wu niasinane wo kinoyone wusak te'e su oras wusak te'e nakoyoe ise nundupae umping topungorengane weise nagnala lana nyung towinili ne hahai wu nirupae su umping te'e ise nung goreng. Wusak te'e ore' sikite wusak hinoreng wo nirupan topong kun tosu toratan arene sangkara wusak te'e toarene sangkara maunanam ore mu par ondei kopi toma loso loso sene kinanku wusak te'e pai maya mapulo teyuma neka negaga iku kiman te'e ore' nakulae ya' kungku mainte kitie nayun pesumbulen te pei' ya kimeren kiman wusak hinoren te'e leni toya kiman manarakel tando sepise rapuanku tinuranku isese tinaroa kunkupei ise paparunu ise winapa nauman kamangle kuo makewe wusak to hinorengku.